Prima dë cumansé a scrivi ëntà lezi tanti liber përché parei ün al ëmpara cum gl'auti scrivu e a pö co cupié da gl'autri e cuindi si ëntà lezi tantu e pöi fe tanti esercisi dë scritüra